بالبداية بت-بتأخذ ماء وبتغليه وبيكون معاك كيس الشاي بتحطه في الماء المغلي <hesitation> بتحط كمان بتنتظر من ثلاث إلى خمس دقايق حسب رغبة إللي بتكون هل هو خفيف أو ثقيل. بتضيف سكر عسل إللي بيحليه على حسب رغبتك كمان <hesitation> بعدين بتزيل <hesitation> كيس الشاي إللي أنت حطيته وبتستمتع فيه وبكده بتكون كملت.